Aylluymanta: papa, chuñu, kinua, kañiwa mikhuykuna kan.

Phisqa watapiqa (na) allin llank'aq, yachaq runa kaspa, aypipaqqa yanapakus yanapakuq rikukuni.

Sumpriru, q'aspachu, wara, chaketa uhuta nispa chaywan.